Omwa ngyakya ngathaka enakolha egym engayasu engaya humba okwa byuma nganzire omubiri omu nene omwa buyingo bwaghe angulhi enabirirya ngabilhwa omwa gym engaghenda enayalhya, engalhya okwa maya, anganywa okwa mathe indi engahumulhahu